Yë po'oxpë tyëjkë a'ax dun yadyum ji'im tyëjk ap a'ax jedun, ji'im je'e kyay iukë a'ax dun myëmëy ko'o dun po'oxtyak ji'im ko'o dun po'ox yojkay yë dun chiuch kyabyë ji'im kyan iukë ob a'ax dun pyadyë.